Yèè kìlȧ ko gɛ̀ìŋ sìȧ e nɛɛnɛŋ, ko gɛ̀nyìiŋ ɓɛ̀i mùŋ sie nɛɛnɛɛ̀ŋ lɛ, wèè kiìŋ anyùùŋ nyaŋ ȧŋ ɓemȧŋ nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀ ȧŋ koȧ nìŋ ko sààŋ gɛ̀ìŋ wii, anyùùŋ nyaŋ bȧ nyiŋ ȧŋ koȧa e nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀ òfoo ȧŋ manaŋ e nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀ e dɛ̀ɛ̀ diɛŋ, aŋ bȧ nyiŋ yaȧa ȧŋ koȧa nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀ òfoo ȧŋ kùwȧ niìŋ zimgbe aŋ manȧŋ aŋ niŋ guùŋ gbìlȧ, aŋ bȧ nyiŋ yaȧa ȧŋ koȧa nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀ òfoo ȧŋ manaŋ aŋ niŋ sìȧ keì bȧ sùȧ, wèè zȧ e nɛ̀ɛŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ e jeè nyiŋ kùȧŋ aŋ gbìlȧ gbiŋ lɛ̀, nyȧȧŋ kòȧ wì nɛɛnɛŋ wilɛ̀ ko sàȧŋ gɛ̀ɛ̀iŋ e nyɛɛnɛ̀iŋ noo, sèè è kpɛɛyɛ̀ìŋ nòo nyɛ̀ɛ̀nɛŋ e taìŋ nɛ haì wa nȧwèè wèè e nyɛ̀nɛ̀ŋ e tòmo wilɛ̀ kɛ̀ è ka yòo gè bȧ è hnȧŋ è niŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, aŋ bȧ nyȧȧŋ gbìȧŋ wìo nɛɛnɛŋ wilɛ̀, è gbìɛìŋ nòo nɔŋ anyùùŋ maŋ bòli nyȧŋ donȧŋ nɔ̀ɔ̀ŋ hinie ȧŋ kùwò niìŋ kpȧŋ, nȧȧŋ nɔŋ zȧ ȧŋ kùwò niìŋ kpȧŋ, yɛ̀ì nɔŋ ȧŋ kɛlɛ̀o nɛ̀ŋ jɔa, weètii yɛ̀ì anyuùŋ zimgbe àŋ naŋ ɓèmè kèè e nɛɛnɛŋ gbìȧŋ ko gɛ̀ìŋ yaà.